Wilwilndu, bippoole muuɗun ɗee, omo fiira fay yimɓe banaaje. E kulle kuurɗe ko wanaa diwgol tan. Wilwilndu a neɗɗo, a rawaandu, a foondu. Fuu ana siforee e wilwilndu. Bippoole makko ɗee kaa, so ngoonga, kañun woni jon kaa kanko duu juuɗe makko e koyɗe.